Mnyama ning'oronghoe mnu ni mlula na imba, ang'u ukathangana navo le kole ukakolea aghire nja, akuruti sha akakuvwara akugwaghe akyakughuruki inkimo kighichwa mnu ungi ni kite vitera navyo ukakolea vite vya vivwerwe ni fichaa ukathangana nakyo kaekuluma kikamikuluma na iwe kwa vwanwa ni kichaa.